Soo ɔ iya cɛnɛ ngbaliza bɔ. Nwá ncoo, ngbaliza a di miyɛlɛ gɛgɛ̄ wa. Nkɔ̄ rubɔ yi a di nagitá, lan iya cɛnɛ ngbaliza, ɔ iya cɛnɛ ngbaliza bɔ. Nkɔ̄ cɛnɛ rije tá soloo, ɔ ri sisa ɔ ta rije, ɔ ri nwaala ɔ ta rije. ɔ ri nyɛne ɔ ta rije, a jɛ ngbalɛ wa. Nkɔ̄ ro, kɔ̄ ɔ zan damuwa isi bɛrɛ wɔ na, ɔ zan damuwa isi ra wɔ na, nwanɛ di ngbaliza wa. Nkɔ̄ cɛnɛ ra zuzwa mada di ngbaliza wa. Nkɔ̄ cɛnɛ <hesitation> minyi itsi ki yi di bɔ cici ne, kɔ̄ cɛnɛ ba, kɔ̄ ba dɔ minyɛ zuzwa, a di maa agá ngbaliza wa. Miyɛlɛ nwanɛ nɛ, nkɔ̄ agá kɔ̄ osi. osi inɔ kaa ka di nyɛ ngbaliza na. Amma osi, nkɔ̄ cwe si mudu kɔ̄, ɔ iya cɛnɛ nhgbaliza wa cikakɛ nkɔ̄ cwe si, dɔmin litafi za bɔyɛ la ma, a ma so ila ma, wa dɔ̄ nyɛ ka cwe munɔ, wá za cɛnɛ ayibrɔ ma. Wā za cɛnɛ ayibrɔ ma. Kuma, osi kaa inɔ di nyɛ kɔ̄ an iya di nyɛ ngbaliza nɛ na. Soo <hesitation> ni ni ni nyi nwanɛ nɛ kɔ̄ ba sho nɛ, a di zwa kɔ̄ la bɛ kulkwe si si. Nkɔ̄ la bɛ kukwe si si bɔ, agiibanɛ kin tsene kaan nɛ, dɔmin kɔ̄ di bi si trɔɔ gakubɔ, nbɔ̄ jɛrɛɛ ngbalɛ kan zaa na. Nbɔ̄ jɛ ayɛ wɔ ka brɔɔ. Nkɔ̄ di bi si bɔ, nbɔ̄ jɛ ɔ nɔ na, nbɔ̄ jɛ nɔ nayɛ, nbɔ̄ jɔɔ nɔ nagalo isis bɛrɛ wɔ. Nkɔ̄ di yiwɔ si gakubɔ, nbɔ̄ jɔ nɔ nagalo isis nɔ ra wɔ. Nkɔ̄ di cwe si gakubɔ, nibɔ̄ ma jɛ wɔ nɔ nagalo, nbɔ̄ jɔ nɔ nagalo isis nɔ minyɛ kupɔ̄. Nkɔ̄ wɔ di cwe si gakubɔ, wɔ bi dɔkja wa. Dɔmin nyɛ a di bi si a bi dɔka, kuma nɔ nkɔ̄ wɔ di bi dɔka gakubɔ, ngbaliza, cɛnɛ ngbaliza wa. Amma nyɛ ka boo dɔka na, ka cɔ̄nɔɔ ngbaliza na na. Soo icɛnɛ nɛ, nɔ nyi nwanɛ nɛ kuba sho nɛ, a di kuya la ki la nɔ minyɛ kɔ̄, lan nɔ̄ minyɛ ipise <hesitation> ipise rugbā nkpi si nɛ. Nkɔ̄ la pise, si, lan cɛnɛ ngbaliza nala dā wa zanima na na.